Ny soavaly sy ny zebra ndray a, raha jerena indray mitopy maso dia mitovy any anaty heriny fa ny mahasamy hafa anazy ny soratrany, zany hoe soratra tsipitsipika fotsy miavaka tsara ny zebra, soavaly misy loko maro karazany. Any am'tanjaka indray izy mety misy iraisana ihany. Ny mahasamy hafa azy faharoa, ny iray azo ompiana, soavaly matetika be mpiompy fa ny zebra mbôla dia.